oyi diara me nupɛ tawɛ tuzo wo tuzo nu tawɛ a sɛ anɛ ami tun vɛma wa oma awa wa lui avɛ tun binu ovɛ ji ani tunso sin ni tunso wa'a ma tete ani tunso yanbɛ wa'a mite <hesitation> o bani coza nɛ mini tunso oba wa'ani tunso abani coza bɛ'a jira wa'a le dea a lebio <hesitation> to nupɛ tawe a wa'a mi tun nupɛ tawe mi tun yirawe <hesitation> a'o hin mi tun amu wesin